<hesitation> Io ndraiky koa moa zany milina fanaovana kafe io zany tsy de misy amintsika aty matetiky. Zany hoe io zany fomba fampiasa an'io: alantsika zany kafe igny, tonga de atao agnatiny ao de tontontontogna de mamoaky rano mandevy de zany hoe tonga de mamoaka kafe vita zany fa tsisy hoe aaa iny kafony na hoe zao fa ny anazy zany isaky feno vao afaka aria tao kafony zany hoe tsy mila hoe m- mitatavantsika fa tonga de ajobo ao kafe de ahodiky machine sahalan'ny hoe mixeur igny de mamoaky ranon-kafe tonga de misotro avao tsika.